حياك الله <hesitation> إذا كنت تدور علي سيارة مو بس جميلة بس كمان عملية <hesitation> عندنا موديلات تناسب كل إحتياجاتك ، <hesitation> السيارة هادي توفر مساحة داخلية واسعة مناسبة للعائلة <hesitation> كمان نظام الأمان فيها مرة متطور ، لو تحب نقدر نحدد موعد تجربها وأوعدك أنك راح تنبهر بها.